Mopeti karetiya ipuere vaera guirokarea opaete mbae ipoiva reta jaeko oimeta iruera täta kaviyae yakamambu jare ipuere vaera guirokarea opaete mbae ipoipoigue retajare ikavitavi jokua porque jayae ipuereta opaño mbae guirokarea